Fomba ampiasagna hagnitra amina sakafo, amina lasopy légume zao ohatra tsika afaka mampiasa kotomila mba hazahoagna hagnitra ndraiky tsiro aminazy. Amina fikarakaragna mofo na sahoaba ka tsika afaka mampiasa lavanille ndraiky cannelle aharo mofo io, biko mahatsara tsironazy.